لو عاوز تصور حد صوره حلوه اول حاجه هتحتاجها تكون معاك موبايل جودة تصويره حلوه تاني حاجه مكان التصوير ممكن نختار مكان كدا طبيبعي أو مثلا مكان فيه اضاءه كويسه أو في كذا نور في المكان ف ساعتها ممكن نصور صوره حلوه كمان زاويه الصوره بتفرق في أن الصوره تطلع كويسه كمان لو انت شكل الصوره من برا زي من جوه